अंबार आपन कई कई कम करा तो आपन सोचा के यो काम आफ़न से होगो या नि होगो। पूंछा गा के करे भाया तो काम कसा होगो। भई छाव जिसे निर्णय या पूंछा गा के भई कसा होगो। फेर आफ़न उन काम ये करबा लाग जंगा। <noise> धीरा धीरा करेंगे ई हे फेर फ्यूरो हो जावे जड़े देखेगा। के यार भाया माने तो काम कार्यों चो तू देख ले के साव होया के नि होयो। <noise> भई अगर साव नि होवे तो फेर दुबारा कराना।